دا موضوع د خلکو د عقایدو او فرهنګي ارزښتونو پورې اړه لري. ځینې باور لري چې هر انسان باید خپل هویت وټاکي، او دا بدلون اخلاقي حق دی. بل خوا، ځینې دا یو طبیعي نظم ته مداخله بولي. خو که یو څوک دا بدلون د خپلو احساساتو او هویت لپاره کوي، او بل ته زیان نه رسوي، نو دا باید د درناوي وړ وي.